מען זאל נוצן מילדע זייף ווען מען וואשט זיך, אזוי אז דאס נעמט נישט אוועק צופיל פון די נאטורליכע פייכטקייט וואס די הויט דארף צו האבן, נאכן וואשן איז עס גוט צו לייגן א קרים וואס טוט מויסטשערייזן וואס מאכט פייכט די הויט אז עס זאל נישט ווערן אזוי שנעל אויסגעטרוקנט, און אויכעט טרונקען אסאך וואסער קען העלפן פאר דעם, אנטוהן גלאווס, הענטשקעס קען אויך באשיצן ווען עס איז קאלט אז די הענט זאל נישט ווערן פארטרוקנט.